Kuulõq, annaq andis, et ma niimuudu inne ütli! Hm, ma es mõtlõq tõtõstõ, midä ma ütle ja, ja noh, ma es mõtlõq tõtõstõ, et taa asi nii kavvõndahe lätt. Annaq andis!